﻿kamnin am meche kamnin wa shin pe kamnin shin dinn kam nin am nono kam nin shin ɗui kam nin shin paklau kamnin ama alau wa